Puesi yid, bibist, yidigul, <hesitation> bat, <hesitation> ramane, ra <hesitation> pavorreal, ra <hesitation> ra kotorr, keraraꞌ pirikwꞌ, keraraꞌ <hesitation> shinꞌ ilaꞌa kon.